ओवन खानोकु गरम करने की एक अच्छे प्रक्रिया हो जन्दु खांको शोट गरम सको गरम क्रि। अंडो आम जसे खानोकू आम राको तब हम तापमान सेट कोरो। तब सो तंदो खानोकू कर स टाइम दो बजे तस सो खानोकू हो गरम और करो खाए खानोकू।